Mi lätsimi reisile ja meid oll' sääne viis tükkü, nii et ega istõq oll' üte inemisega. Ja sis, ku mi ollimi jõudnuq täpselt kõrbõ keskele, läts' meil autokumm tühäs.